اقوله مرحبا حياك الله، شفت السيارة اللي عندي هنا؟ مواصفاتها رائعة واقتصادية في البنزين، اذا تحب اقدر اشرح-اشرح لك اكثر عن مميزاتها، وكمان نقدر جولة عليها، اذا تحب يعني.